أكثر أشهر حرارة في البحرين عادة يكونون في شهر يوليو، حيث تصل درجات الحرارة إلى فوق الأربعين درجة خصوصا في النهار، أما بالنسبة للبرد في شهر يناير يعتبر من أبرد الشهور، حيث تنخفض الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة، مع قليل من الأمطار أما الرطوبة تكون أعلى في آخر الصيف خصوصا من مايو إلى سبتمبر بحيث تكون الرطوبة شديدة بسبب قرب البحر.